أنا راح أفظل <hesitation> أني أشعور ببرد شديد ، لأن البروده راح تعطيني فورصه أني البس وأتدفى ، بينما الحر يكون مزعچ چدا وصعب في التحمول أ، <hesitation> أما مع البروده ممكن أستمتع بمشروبات دافئه أو أچواء مريحه علي عكس الحر يسببلي تعب وعدم راحه، فانا أفظل البروده وفصل الشتاء عن الصيف.